וואס א ביגל ברעט ווערט גענוצט פאר. א ביגל ברעט איז אזויווי א שטייעדיגע זאך וואס פון אויבען לייגט מען ארויף מער אזויווי א ווייעכע זאך און מ'דעקט עס איבער, און אויף דעם לייגט מען ארויס- ארויף אלע וועש וואס מ'וויל ביגלען, און מ'ביגלט די וועש אויף דעם. אזוי מ'- האט מען א גראדע, פלאכע פלאץ אויף וואו עס- וואס צו ביגלען, און ס'ווערט נישט פארברענט ווייל מ'דעקט עס איבער מיט א סחורה.